کښتۍ د اوبو له لارې حرکت کوي ځکه چې انجن یا باد یې پر مخ بیایي، او د کښتۍ بڼه دا اجازه ورکوي چې په اوبو کې وڅرخي. کله چې انجن یا باد شاتنۍ برخې ته زور ورکړي، کښتۍ پر مخ خوځېږي. د کښتۍ لاندې برخه او د اوبو ضد جوړښت دا یقیني کوي چې کښتۍ ډوبه نه شي او ثبات ولري.